ôlon̈o areky zen̈y mahay mikoran̈a amy ny biby, fôtiny biby io zen̈y ny nany. Izy zen̈y fa ela fankazatra, avô hainy zen̈y <hesitation> man̈aboaka fihetseham-pô reky mivolan̈a biby io ke. Koa fa kahiny anaran̈a biby io mitodiky zen̈y izy io zen̈y karà karà zen̈y.